رأيي الشخصي الشخص هو اللي يأثر على مصيره ،علشان هو من خلال خطواته في حياته من خلال المهارات اللي يكتسبها ،والتعليم <hesitation> تعلمه للغات ،هذا الشيء اللي يحدد مصيره ،ما له دخل في مصير الإنسان، هو الإنسان لازم يرسم مصيره بشكل جيد ،وبشكل مزدهر.